Enu ngomwabibugha ebyathulimu ngenu omwakampala munu ebyalya byomu bikalhire kundi wukasangana omukwihi waka wuwithe eriwulha ngamaghetse. Amaghetse awawukakolesaya wukatsumba ngebyerirya so wukasangana iwamabirikolesya sente sinene wukawulha ebyerirya nge mikyeri eyi, posho kundi ebiru binu bikalhire omwakampala munu wunasi thulimu thukaliba kukiramunu thukasingayu erirya e posho nomukyeri, nebinyobwa. So ingye ngingye ngesente esyangakolesaya omwa buli week nguma nganakolesaya emithwalu ithanu omwa week nguma ingawulha ebyeriryebi kundi ngabiwulha abuli kyiru abuli kyiru